أكثر لحظة محظوظة في حياتي لما فزت في سحب جوايز في إحتفال في مدينتي أ كنت أشارك في نشاطات متعددة وفجأة نادوا إسمي. فزر بجائزة كبيرة يعني حسيت بدهشة وفرح في نفس الوقت إني ما كنت متوقع هذا-هدا الفوز يعني. يعني حبيت الجائزة وكنت مستمتع بالتجربة ، هديك اللحظة صراحة عادت لي الأمل في الحظ الجيد وخلتني أقدر الفرح في اللحظات الصغيرة.